Nte la depaansoo nŋa wo loŋ ne kaatu nka taa, nte la moolu ka taa marisee to. Luŋ woo luŋ nna moolu ka taa marisse to. Haa a maŋ ke komiŋ ka fo ko lookuŋo kono i ka taa siiňaa kiliŋ. Nte luŋ woo luŋ noŋ nna moolu ka taa marisee to.